Yeru ba oakhe ba kk mkuma nyer km nkya fa ba ko yer kin kya fa ba ko yer km kya bal gi ba ko yer km kya a tumo ba ko ngere kin togh nounang ba ba na nra na na na midan ngananm ko kwa nmom mungam ba yara pakhra yara balla kun bikyang na bug miman bikyang ba nkim nyeba ngun na nlata tebe nyer km kya tumori ba ko nyer kim kya bal gi ba ngara bo nyom ke big miman ko ki pal mmam ni gilli nkenna a bin ba la na bli gilli nkenna a bini ee makobta na nli gill nkenna bini ba mburim mu ya tutu wp mmam na nkene nke lata bandi tebe man nyeri ki nkya nta ba bo mmyer kim nkyta bal gi ba bo nyer km nkya tumu ba bikyang ma ni kya tumo ko kya nfa ba na nken nyeb nʒughu bo nku nyibam nʒughu na nmura me boro ko munami abmnan ra nken lata bo fore bom tigham yara kuman ba tebe mean nyere ki ka shagli shew mmam mina nponim gi na kuni mini ba so manang lokace ri nya gab ya pakh niya dobama nshali shewah niyua ayaliyer li duam ba tebe mom ayer km nkere kim bal gi a yer kim pakh gi ba shagme ko kya nfa mimi ma a yere kin kin shaghe yi tebe kon ngulam

Ka ba pakh mde gi. u dona ka nighe kam tebe man dom bwanmu nebo ma yo kya balge nyera yo bawamu nebo ma kya fa iyera yo bwamu nebo ma logho ko kya ban bani lyera myo bwamu tume yo maang ka kene tebe yo ma ba gulo ya ymna yara ban bogho yo ma ba gulo yara tumna gimuna manang yo ma ba mogho ki balgi yo ma ba gulo ya tighna ba mbogho ki gulo tebe gimua ba yaka ba ptcha yara ghani ba yaka ba pke ka ninkam tebe man ntan ma kam ba ba ya wo lafiya a yawo lafiya ba bira wo yi abira ba wu yi amma ba yakam wo yo ka kebo ntan mimi a bira wo yi ba to nunga kamba tebeman ba gulo ma yara wabi ba pakhe ba bikyang a pakha gha wo muni ya lela yaba pakhe wo muni ya pakhe ma yaghe yagha mun bara a pakhi tebe man dom gimu na yi gulla tebe yare dob yadda mu yo ku munro nigmu do na a pakhni bo i gule yiri dobra gimu na na niyaghli niy yo manang bwa yaka ba pakhe ka bwa yete ba pkhe ba kuma ba li dua wo nʒhere ba shagme tebe giti yara yakhana kuni ba nburum sosai miman kam npagham bi kuma ma kamba nkebam ntan bi ngyam yen bana wondo yem yin kyenna na kena na kenna ken tari yi ko ntari sobo wuram na ntolo nlata nanyu nkebo ntan na nna na na i gimini ni minam ni pakhi ba amma ni minam nakha mannang dom gimu siya ba pakhe ki si bal mata Kulli kisi pakhi a nghere mu manang kisi paljo a nʒhere mu ba shagme ba kebo ntan wo muno yara yua kebna ntan ba balo mata kuli too munoya yua balla mata kulli ba bal matakulli kamba wo muno ma yara wua bal bo matakulli ba dom gimu a ya ba pakhe pakhi tebe tebe ba gulo yara kuma ribe gimu a bapkhe ba ya kamba kelo ntan yo ma libi ya yua keb na bo ntan bo aba na mata kullo yo ma libiya yua nana bo mata kulli dongimu a ba pakhe ka pakhi a nʒhare mu ba shangme tebe minam ma npakham yi amma ngab li due kamba so bo a yaka ba pakhe ka nighi tebe yo ma ka li dua bo na ma nbi na tebe gha bora bo mele bo mele ntuam ba mburum ko ida nya ba ngbanh ba mburum nya wo gi kogho nya wo laa nya wo dom gimu nyeri amma tebe nyer tebegha kamba nbi tebegha kamba lela nkum gimu nana nyeri kamba amma kuma